Igga mi laatoo gimowo mawɗo inniiɗo, gam jimi am e lilal am pat waawa yaha koo toye, yottoo koo toye, mi heɓa ceede, mi heɓa himɓeeji, mi heɓa himɓeeji annda am, mi heɓa ɗatal mi watta ka tokkugo e mi nelba lile.